Aleoko feky miain̈a amin’ny tan̈y tsisy fahita lavitry ai. Fôtony <hesitation> tsy de mahalian̈a feky raha in̈y. Fa ny mozika bôka <hesitation> in̈y mba afaka mihirahira karà in̈y. Amin’ny sain̈y ten̈a mba afaka mangalangala diandian̈a ely oe. Amy zy kà ndraiky sofin̈y ten̈a mba mitandren̈y raha fo ai.